هي اصلا باش نقول على شخص انو شريك ، سما هاد البنادم راني فري مريحله و فري نحس روحي معاه غايت الغاي ، سما الا جوري لو شوا اونتر نروح نفواياجي معاه ولا نفواياجي معا قروب تاع صحابي ، جو بريفار معا هاد الشريك هكا خير ، مام انا في الشوا تاعي بارسونال في القوسطو تاعي نبغي يكون كاين غي بنادم واحد ، كي يكون قروب كبير ما نحسش روحي فريمون الاز